في احدى الايام كان في شبح خاص من الظلام وشاف طفل صغير برضو يخاف من الظلام تعارفوا على بعض ,وقال له لا تقلق سنحيا سويا ,وعاشوا مع بعض ,واستمرت صداقتهم طويلا وكانوا اجمل اصدقاء مع بعض ,وكانوا يلعبون سويا ويدردشون سوا وعايشين كلهم في امان وخير وسعاده.